La kan dɛna naana dee mam ka ti'isɛ nɛra boi n wan ki ti a ka tari nasaa lɔgerɔ. Du san bisera ya, tisi basɛba boi mɛ nananawa ba tari nasaa lɔgerɔ gee ba boi. Bala ma ka ti'isɛ ti la wan tara daaŋɔ zo'e zo'e to fu ka tari nasaa lɔgerɔ amaa fu san tara nasaa lɔgerɔ la na basɛ ti fu vom ana la suŋa. Fu san iŋɛ tinkpisi zo'e zo'e puan ba ka tari lɔgerɔ wa dee ba voi.